أكثر شيء طريف حصل لي، أنني كنت أعلق على واحد جدامي، وتوه اكتشفت أنه قريب لي، وأنا ما أدري أنه قريب لي.